کرسی، میز، پلنگ، صوفہ، دراز، قالین، فون، ٹی وی، پنکھا، فولدان، الماری، کپڑاں کی الماری، کتاباں کی الماری، پلنگ، دراز۔ گدی، بھی لیم، آتشدان، ایسے بہت سارے فرنیچر ہوکو رہتے جو، گھر میں رہتے جو۔ بھی کرسی، بھی ٹیبلیں، کٹا ہوکو رہتا، جہاں میں چولہا وغیرہ رکھتے، کھانا بنانے کا رہتا وہ۔ bکس جیسے بھی رہتے، جس میں میں سامان رکھ لیتے، جب الماری وغیرہ نہیں رہتی تو، تب ایسا کر سکتے ہم کہ ہم بکس وغیرہ کو ایسا رکھ سکتے۔ بھی قالین وغیرہ بولے تو وہ رہتی، اس کے بعد میں دیوان رہتا، دیوان پر بھی سو سکتے، دیوان جو رہتا وہ ایکدم ہمارے پلنگ جیسا رہتا، لیکن وہ چھوٹا رہتا ذرا سا۔